Riga veko mo kalapang pana etok siva. E wo kara etok siva riga kalapang e so kara mas kalapang. Nak kara kara veko kalapang pana kam etok siva e ina vila anoisira ina taktak ira ina tang e kokot ima put aro. E giro lakos tang kalapang tanik so tang ot kara etok pana e nak tarai lo tang gan ang, tang gan ang nak tarai gaveko mo malang aino. Tang gan longina ga petakai tang mamana ot ga po vekon aro malang aino, mamana ot aino garo e nak etok pana kara mas kalapang e kara e kara mas kalapang angasik kara tigak e rik mas kalapang ina etok siva e kara mas kalapang ina suai, suai kara tang vap leara, mas suai ani lo matana lui. E wog kara veko tokon suai, kara veka suai gaveka tokon ro lo matana lui. Na gaveko tokon lo kara tang ina e kokot kara mas suai ina kara etok gi mas put aro e vo kara veko suai kara veka tokon kokot lava e lui lava veko ro. Patmanui gi ong kula tang vivilai suai ga veko kalapang minang. Nak sa etok auneng gan logina. One, <hesitation> e kara mas kalapang pana nakara mas kalapang pana etok siva tuman tara <hesitation> pata mina minang e puk e etok pana etok pana siva patakai e gura rik los puni ra ra tamai tara riga veko kalapang pana kari etok siva ong ne lakos nak vak kus pagai ira. Kara mas tuga kara etok kula nakara ulekeng nakara ina ngalakek tigak kara mas etok malang kara tang gan tara kara etok siva tara etok siva pana tang non patakai <hesitation> kara mas kalapang ong nak vuk vila pagai sura akamus lain ekeng kara mas kalapang kuus pana etok nos tara giro pana etok mi aigok tana e mik mas kalapang usig aroi tang etok siva tara pata mix sa pata inang auneng e alimi kara etok tara e tara i gi pe lak tang etok vo ga epuk, ga mas tang etok gi matuk aro. <hesitation> Gi kalapang tokon malmalusup ina <hesitation> etok epuk pana kara etok tara gi angasigira. Mi etok pana etok siva ina ngasik vuam e naga kalapang pana pisigi kana etok tanim. Pata etok siva tana ina lain patakai e non patakai riga tokon etok siva tari kes. Nakara mas kavi siva tara e etok auneng mik polonganau. E vo giro paliu, nag etok pana etok E vo nuk buk angasigau, nuk mas angasigau aro. E vo tang ot naga veko paga ro tana naga veko vila pagai i mik mas angasigau kara kalapang tana gara ga tuk a laklak kula etok gara kisang etok pana rik kalapang tana kara etok siva. Vo tang etok siva tara e garo na kara mas usig aroi kara pata kara pata etok siva etok siva ina non patakai, kara mas etok pana kara etok siva kes ina kara, kar malmalasup la long ge lagina nak pising ro. Gora na vuk etok pana mik mas polonganau e mik mas usigi tang etok tara ina vila taktak ira e vila pagai ira kara usigi gara ina mamana etok. Giro ina polonganau e loge lagina e kara mas usig aroi giro. Na vuk kus pana ta tamai alu mik mas tamai aro kula tamai kara tamai e kara lamineng i kara tamai e tang kara mas tamai ro su kapuul ne ta tamai ang si sinuk aro e i mas inang anonongi tatau ina non lavuu vo kara veko suk suai. Kara mas tamai ro e tang kapul gi me katungi ra e kara sinuk aro palang sinuk tarag aino. Kara mas kalapang pana siva ina tamai alu gan lavu ang. Tang tamai geveko tang ot ina kurau. Tang tamai ga tokon malmalasup lavu ina kara mas tamai ina kara kavai leara ina kapul, kapul rik tavai rik laseni i na ngalakek e ngalakek riga laslasing ngire e rik lasen kari lakek kes e kara suka e kavai, orait giro nau naga etok logina ong e malang ina vava tanik rik mas palangai e mik mas usigi ngalakek mas palangani tang gan kara etok pana mik kalapang pana etok riga kus pana tamai. Malmalasup ina tamai garo etok siva tara garo e mik mas kalapang e mik mas etok siva ina tang etok siva gi nang e angasik ira. E vo mik gaveko etok siva gara lava gaveko aro lava visvisai lavu kula mamana etok siva gaveko ro tumas. E lo siva tang ngalakek aino riga Ina ngen alu, ina kua lava gan ina ngen alu ina gan ina ngen e tang gan ang gavek lava lo ga kalapang pana gan aino, aino gan ina ngen aino, siva e pal gan ang ta reis lava rik ngen reis ga tokon pok pokani palangai etok aino inang rik pal gan ang, inang e aino paliu e tang lotu moi ima e omo tang ina lain misinari e fiji riga suk lotu ima e omo ga me sinuk e ga rik me mat ekeng e ina lotuu ga inang epuk. Inang auneng e lovongai inang auneng e kuli siva tang lotu methodist ga ima ekeng tang ina non ekeng minang ma kana lotu aino methodist e gara pal gan ang ne non pakik lava minang e potok lo mamana siva akamus tang lotu pakik ga veko lotu ina methodist lava ga inang epuk lava. Giro ina palpalangai nak kus pana giro paliu sumi akamus mik polongani kak etok vo naga etok aro, tang malmalasup ina etok giro nak pising giro sumi akamus ina palangani ina etok gara. E mik mas polongau nak kara kara E nak kuskus pana aimuk paliu e wo gi inang inan e aimuk paliu naga minang vo mem gavek lo minang, siva gi veko malanng aino mama na puk lusai gi sang riga kapul e ina ngalakek rik ke tapuk lo matari siva riga po sang riga pon sang lava e inan non i kara patmaniu riga save ina ong as ina riga veko suai gara mik suai ani na mogaum vo ri lavam e taug, suai tang e paruk gi tokon lo matan lui e kara mas kalapang kain ot auneng e gara kara vili kara veko kalapang tana e rik e punuk e rig sang lo taun ne kain vivilai auneng. Kara mas minang aro e kara sospai, sosopai ina pasal paspasai wogi ro wo o gaveko ro. E ngalakek pakik gara logina rik kalapang pana etok siva tara ina kara kalapang tana e vo nuk veko kalapang ina etok siva kamatan ot alu mik mas wo mik kalapang ina etok siva tanim anos e mi veko kalapang ani kami tang tangitol gara lavu e garo e kami sinuk giro tan tari kana tang etok siva nuk pe alkaliti na natuk, tivum, kasngam mas sang ro ri aro erik kalapang ro ani etok siva e suai, suai lo matana lui. Giro ina palangai ina etok inak me kus giro sumi e mik mas angasik naniu ina etok alu la wo nak veko vil tul kana eto gura mik ngusi gau nak ro e nak kalapang aro kus pana ina etok tang etok pana tang ot. Tigak gara naga minang lo na e naga riga i ngusa au ina gan ina etok siva in ngalakek lakliek e ina ngalakek pakik logina inap etok siva e veko iroi patmaniu lakos e namem gan mem minang gara mem etok siva e gara ve mem etok siva. Riga ingusinau lo pal gan ina non aino ina wonglaia la mig minang aro e gara vai tang siva ekeng mem pasal epuk e meme sang ino wog lava vua ina aisok ina non aino non lavu ina aino. Rig buk, riga sinuk aino, riga kavai tang ot ri ga visvis aino ina inang garava kari tang ina vap e rik ima ina tivumam mem minang e riga kusimem pana tang malmalasup ina etok siva ga auneng. Ga pas- pasal ga auneng e gura tang gan ara, agina mema namem langina mem veko kalapang ina etok siva e ina mataan pakik ina lain lagina riga veko etok siva. Ne sak tang etok nak vili. E gura tiptip lavu ura kula rik gaveko kalapang etok siva riga sala kalapang pana etok siva e rik etok siva patakai gaveka kara etok siva tari e tang. Tiptip gura lo pan gan ngan logina kisang garo e na nak etok i e nek tang ot nak etok gi na nak etok pana so vo tang ot na veko kalapang tana na vana etok pana nak klini e gak etok gara nak naga kalapang pana so tang ot nak etok pana. Malmalasup ina mem kus pana e ta tatau tarik lo ga ang logina e gura nak etok pana aino garo lo tang gan langina, gaveko pe ro ina minang ne ga patakai na vau na ga veko kalapang tana mamana ot aino. Tang vivilai ga ve ko malang aino ina mem aino garo ga tuk patakai. Pasing ina e tarag e pasin ina suai gaveko ro alu, pasin e ngen ai gaveko alu aino riga tarag iri pasalai eniri e e ngen iai tari riga kalapang pana tang kokot ga atuman aino. Riga kavai eni ri kula tang patmaniu ga lavu alu ve tang patmaniu gi lavu e riga suai ani riga e ngen ai teri e tang gan lagina rik etok pakik malang ga ina e kokot. Mamana riga veko pasai iri- pasai iri rik ro ina iri kokot. Tiptip gura lavuu gi sang lo matana lui <hesitation> e gara lo pan gan gara langina nak pisingi tang etok e nak vila pagai i nak vila pagai i pana so tang ot kara kalapang tana ina tang vua lava tara aino e kara mas tena ataktak gi kara mas kalapang ttana e rik pisingi ina aino alu. <hesitation> <noise> E giro e nak etok langina e aimuk vo nak vila nos nos so ami tang gan ang nak etok na kana nak kalapang tana e vila pagai loge langina, <hesitation> giro ma angasik au ina me etok ekeng e nak pising ro lo mi akamus ana mi ro kusing giro e gi lak kana suka tang etok na etok ina gan lagina nak pising giro e giro paliu so tang ot naga etok pana na mik kes mig angasik vua lu tana alu vila nosi la tara sinsinuk tara aino vila aroi ina <hesitation> paspasal sinsinuk e nge kokot tang e kokot tang <hesitation> kara mas kalapang ina suai tang etok siva tang etok etok siva tara ne tang ot lavu lo kara tang tangitol. Etok siva ina kara vukani aimuk kara sinuk tang etok siva tang so tang ot pana kara mas kalapang e kara ngalakek pakik riga veko kalapang pana malmalasup ina etok siva. <hesitation> Riga veko kalapang pana kara etok siva e wok etok siva riga veko kalapang kara mas kalapang pana etok siva tara etok siva ina mem sura ina tang etok ang gi mas put aro e giro lakos kak tang kalapang tanik so tang ot na kalapang tana e nak tarai lava tang gan ang nak gaveko malang aino gan logina ga patakai tang mamana ot ga patakai gaveko po malang aino. Mamana ot logina ga ro e naga etok kara mas kalapang e tug aroi angasigi kara mik mas kalapang etok siva e kara mas kalapang ina suai, suai ani kara ang patmanui kara mas suai, suai ne tang ot ga lava lo matana luui vo kara veko tokon suai gaveko ro kara tang ina e kokot kara mas suai ina kara etok gi mas put aro, e wo kara veko suai kara veka tokon kot lava, kara minang lava kara patmanui gi bagarap e gura lo suai gaveko minang. Garo nak sa etok gan lagina e nag etok.